نحب البحر أكتر من جبال، البحر واسع أزرق <hesitation> ما تمل للتأمل فيه يعني مناسب للتأمل <hesitation> ويست-يرخى الاعصاب تسترخى بشكل كامل، <hesitation> فالبحر يعني رائع منظر رائع.